Ea, agoa da bou dadai amia roa’va a’anana ara roa’va isai e’u, e’u ura gaga na gava nana ago naka kau da vava isa da na da ia adi aida’u aua’u da osidi. Aida uda, aua uda momoai ia adina kapara da kaumaida, emai gavarida ira’a gaga da vidai agoda vaida a’anaa inoku raisi ra’a ra’a da iani vigana ebe vimai, vigana emai maurina viko’ore a’anana imai roa’va urame da abadadai. Urame da visdanida, urame da vivaonida oe ebe ai a’adina noku gava na isa gana ka isa vainaora e, ka isa abia isagana isa inaria e’ noku ai eda ra, vivio vio gai isaniava ai igana ivainaovainao emai agoda boudada maurinana a’adina noku egana agona ka aonanai, a’a ganuna eabi’u ana edo amai urame da ava onida, aena isagana rorinaka isa abia e a’anana ai ea geka. Igana igana ai igana ava vagaidona, kauda iverinda asi, ko a’anana aisana a’anana da nonoa noku ai urameda ava onida uida ugai ugana iada gegai nana aveau e’u ura da veaudada avaval agana amouru sibo’u agana abu egana Naku a’a aonai moni bage naka ge’abia ko a’a moni abgana ge’abia a’anana ava onida daka va ania ai asia a’anana kua’ana ai daka vava vaia vairo, ana gava da da vaua vai vairo a’anana ai kua’une ai geveo ounanai da uma kau riu uma mai ko iagana auvia roa’va aodadai eda mai eda gaegae rumana eda sia o a’a kauna emiava e vakaura vigana abu nai ka viebo a ruma da kaude da ava ovida roa’va veo uvaona da emiava, eganava, bicos nana aku’a, anana vavaida a’adada ai daura va. A’adina ounanai e’u, goaeu boumu nai ava ono mui va, ana vavaida, vanao, vanao vainao na vavainana vu vaku’a, igana gai unia va aonanai, vaino na da nonoa. Vu vavia vuravaia vegana ko ero ero mai na na da nonoa, ago naka eda pidinio vogeo, ebe onina ai vogama emu gavana ovavaia va govanana o’abia va ko ai nai da ova ekwerai mai, emai rada vo vaku’a da badinana onina a’anana ago da vaida, onina aomainai kau nonoa gaga ra. Aua main naka. ovine a’anana kau nonoa gaga ko emu vavaida no voganu Va ava rui da, vo avanea isa ava kapea isa mia kapea, ega nono ana vanua nai emia ava ounanei isa gana, isa gana a’a kana baga ia ia isa voi, na noku kau da isa vaonada, onina a’anana vo vagoi a, onina a’aenana vo vagovago, onina a’a kepa’ana v ova goia. Isa gana ege nana isa vaona onina emu agonai, onina vogana a’a, onina voina, ai vu senisi onina ai vonia, iana, ai iana ego na, ai a’adina, ago da bouda, a’anana voganu, isa gana kapea, gana gerea kapea a’anana isai famili na ao aonanai nonoa gaga ega maurida eda nonoa gaga, ka iouraro veninana da vo maridi iouraro venia. Ka vemai, voisana, vosia ea a’anana goaeu na emai, okay mai gaegae gana ani ani, ema gava da gaga’a adada vuvaivai, uovaivai vegana onina vo veau vogana ko goeamu da a aida mu e aua mu na ai bao da ai iada eda abi, onina vogana vo amouru ko, ai koada, kau gubade eda ero eda mai a’anana ai kerere, badina na buo da goaemu na ve abi. Goa emu da eda verina da asi, e gai o’akana, kainai, a’adina ounanai emu ra gaga’a mai vavai gaga’a da bou dada voku reda saidi noku isa gana gerea kapea isai gava da nonoa dada nonoa dada gemi ava, isa vovai da kapea isa ebo kapea urame da ero vova onda, iada da a’adina, ago da bou dada ia maora na ai egana ba’ana gaga mei ai ia aonai ai ia maora na ai vorasia evasi va onine abamuna vava mai, gava na ka vova vaia voka vora vosia ei goa euda, goaeu da gemiava ai vaga na aena anana ai va ero vagana a’a kau kapea, da aba dada, ounenai vova vaida gava da vovavai da voku a’anana vora, vo gana geree, ramu da meoro no vogana gori a’a maora na a ouraro aina vo ero vomai no vanua nai, vanua nai a’a nana gava da nonoa da da gemiava isa vavai da, ema stoa na ka isa vave a’ua, anana ai isa va veaua moni na da isa abia noku rorinai isa gava na vekomea vegana, a’adina.